Preferiscio no savei cöse devo fâ doman, perché mi son de quelli che a routine a m'ammassa. L'é vea che l'inçertessa a dà à tanti un senso de precarietæ, ma pe mi a l'é un senso da vitta, o senso de anâ avanti.